Livuyu indala tsivili tsitaru tsinee tsirano sita saba munane tisa likhumi, likhumi nende indala likhumi nende tsivili likhumi nende tsitaru likhumi nende tsinee likhumi nende tsirano likhumi nende sita likhumi nende saba likhumi nende munane likhumi nende tisa makhumi kavili, makhumi kavili nende indala makhumi kavili nende tsivili makhumi kavili nende tsitaru makhumi kavili nende tsine makhumi kavili nende tsirano makhumi kavili nende sita makhumi kavili nende saba makhumi kavili nende munane makhumi kavili nende tisa makhumi kataru, makhumi kataru nende indala makhumi kataru nende tsivili makhumi kataru nende tsitaru makhumi kataru nende tsinee. Makhumi kataru nende tsine. makhumi kataru nende tsirano, makhumi kataru nende sita. makhumi kataru nende saba. makhumi kataru nende <hesitation> makhumi kataru nende tisa. makhumi kane. makhumi kane nende indale. makhumi kane nende tsivili. makhumi kane nende tsitaru. makhumi kane nende tsine. makhumi kane nende tsirano. makhumi kane nende sita. makhumi kane nende saba. makhumi kane nende munane. makhumi kane nende tisa. makhumi karano. makhumi karano nende indala makhumi karano nende tsivili. makhumi karano nende tsitaru. makhumi karano nende tsine. makhumi karano nende tsirano. makhumi karano nende sita. makhumi karano nende saba. makhumi karano nende munane. makhumi karano nende tisa. makhumi sita. makhumi sita nende indala makhuisita nende tsivili. makhumi sita nende saba. Tsitaru.

Makhumi tisa nende tsivili makhumi tisa nende nende makhumi tisa nende tsitaru makhumi tisa nende tisa makhumi tisa nende tsine makhumi tisa nende tsirano makhumi tisa nende sita makhumi tisa nende saba makhumi tisa nende munane makhumi tisa nende tisa makhumi kumi.